په دې اړه زه داسي خاص معلومات نه لرم، خو کوم ځای کي چې زه اوسیږم، و پایتخت ته نژدې دی، نو په همدې اساس د هوټلونو بیې شاید لوړي وي. د هوټل د یوې شپې نرخ، په دې پورې هم اړه لري چې څونه وخت مخکي یې نیسي او یا هم په کم فصل کي دي په کار دی. لوړ شاید تر دو زرو پوري وي او کښته شاید د سل په شاوخوا کي وي.